Man̈ana anjara maventy zen̈y fandrakana amin'ny fifihezan̈a fitondran-ten̈an'olo. Aminakà <hesitation> kôa tsy asiana làlan̈a zen̈y mifehy amin'ny tan̈y araiky na firenena araiky na amin'ny faritry araiky, man̈ano ràha tiany olo jiàby. Zen̈y antony ten̈a anja- anjara asan'ny fanjakana amin'ny ràha zen̈y, bôkà eo amin'izay man̈amia sazy zen̈y olo tokony sazian̈a, avy iô zen̈y tokony amian̈a fankasitrahan̈a, ankasitrahan̈a koa.